हाँ, हमरा इंखुर एक असली मच्ची छे, तेरो नाओ <hesitation> काई फुष्ची कुड़ू करीन आशु छे ते। जी मच्ची <hesitation> काई कुदेक डोर जो शुरूर होगे, या कुई हाथ मात लगार दे, या कुई दिशरू जानवर, मानवर सामने आये जाए की, ते हयू मुड़ू बुन करीन, आप साम हवा भरलेन, फुग गात आशी फुगी जाए। ने अंचन हवा भरलेन, बेस जाड़े होई जाए, जी आशी करे की, <hesitation> हेर पर स्विकार करने आवे, की तीनु काजे डोरावने बदले आशी करे की। मेशेक देखिन मी जादा मोट की होई जाए, इसते मेशेक देखिन होई, मेशेक खाय नी पावेने, निंगली नी पावे करीन आशी करे।